أعمل في كتابة الأخبار واستمتع كثيرا بهذه الوظيفة، لأنها واجد حلوة واجد مسلية، كما إنها بتخليك تشوف الأفراد وتتعلم ثقافات جديدة، ما في شيء مثالي ولكن بالنسبة لي أشوف إن هذي الوظيفة هي الوظيفة المثالية.